Ang kutung jaga ni sai kwchang jagao tongnani hamjago. Tamoni hinkhe kwchangma no khe ree kutung chumui katirwui mano. Tei ree kutung chumkhai nog bisingo tei fatar o je jaga fano thangwui mano. Kwchangma o khe twui ni kaam no khaina bagwui kisa jwngjall nango. Tungma jora o khe patla ree no chumwui bo tungma no katirwi manya. Fan tei air condintioner no bo joto jagao tonwui tei twlangwui maya. Satung o bwchai tei nog bisingo kaam tangna fano belai jwngjal. Kolomtwui ni bagwui ree chum siwui thango tei bar bar ma su o. Amoni bagwui no ang kutung ni sai kwchangma no chajago.